Brazil ni chamung kwbangma tongo portugal africa tei hani borokrokni chamung bai swlaijak. Aboni bisingo kwbangma samung twijlangni manwi tropical bwthai rice tei beans tongo. Hasteni chamung feijoada wngkha musuk masa bai baksa halangui chamung. Churrasco Brazil ni barbecue wngkha bini rangchakni bagwi mung gwnang. Moqueca twijlangni chamungni stew twijlang ganani amchaio belai kheno hamjakgo. Açai thala tei brigadeiros chocolete truffle wngkha kaham khe hamjakmani chamung. Brazil hasteo cachaça lime tei chini bai swnamjak kwchangma nungmungni bagwi sinijak. Amchai ni chamungrok juda juda salka bwkhak Amazonia ni hachwk ni chamung tei salka bwkhak Italy ni wngwi pasta. Brazil ni chamung rangchak mwng tei chini tongmung bai belai kheno chapjak.